ټایلند یو بډایه کلتور لري چي په اسیا کي پروت دا هیواد ژبه یی رسمي ټاي ده او په ښارونه کی خلکو انګلیسی هم زده کړي ده دوی د نوي کال جشن لري چی په جشن کي بیا یو پر بل باندي اوبه شندي او همدارنګه ددوی موسیقي او نڅآ ډیره مشهوره ده .او همداسی دوی دین یی چی دی بودایی دي او د بودایی دین پیروان دی